Ma të sprasmit të ngrënë çë hëngra kleu, ma ziejta dy brumë të bardha, mua më përqejën brumit të bardha, si buhen, zienj ujët, si ujët zien u i shtie, u i vu spaghet di solitu, si ë çë jan prontu, dhjet minute shtu i shkëllonj, i vu një fill vajë, ca udhos e ca mustur e a postu, e pran ha.